मैथे जू सबसे घिनोना जानवर जू लगदू ऊच छिपकली। छिपकली मेथे बचपन से ही नी पंसद। किले की मेथे ऊ अजीब दिखदी। ऊ मेथे बहुत घिनौनी और डरावनी लगदी।